Ny gn Suédois, <noise> ny tena afatara andreo am kolotsagny da gny fanaova gn Fikà, <noise> fe akôtsin zay koa da manao avao koa reo ny mademé. Io moa zany fivoriandreo <noise> lafa tonga gn fotoany volana Mai igny, da <noise> asia vonikazo aby ko i maty igny. Manaraky an'izay, da manao avao koa reo ny marengy mariné sady mihina ny pomme de terre novely. <noise>